मेता पीलू रंग ख़ुशी, उम्मीद ,और रचनात्मकतों ग एहसास दिलोंदु यू सूरजे रोशनी और गर्मी ग भी प्रतीक ची जू मन म उज्ज्वल भी बडोनदु मेता यू रंग उत्साह और ऊर्जा से भरपूर लगदू जेसे की नया अवसर और संभावना जू छीन ऊँगू स्वागत भी वंदु।